காய்கறிகளை அடுப்பில் வறுப்பது எளிமையானது மற்றும் சுவையானது அதை எப்படி செய்வது என்பது இங்கே. காய்கறிகளை வறுப்பதற்கான படிகள். அடுப்பை முன்கூட்டியே சூடாக்கவும் உங்கள் அடுப்பை க்கு அமைக்கவும். இந்த உயர் வெப்பநிலை காய்கறிகள் வெளியில் மிருதுவாகவும் உள்ளே மென்மையாகவும் இருக்க உதவுகிறது. காய்கறிகளை தயார் செய்யவும்: உங்கள் காய்கறிகளைக் கழுவவும், தோலுரிக்கவும் தேவைப்பட்டால். சீரான துண்டுகளாக வெட்டவும், அதனால் அவை சமமாக சமைக்கப்படும். உதாரணமாக, கேரட்டை குச்சிகளாக நறுக்கவும், மிளகுத்தூளை நறுக்கவும் அல்லது காலிஃபிளவரை பூக்களாக வெட்டவும். பருவம. காய்கறிகளை ஒரு பெரிய கிண்ணத்தில் வைத்து, அவற்றை ஆலிவ் எண்ணெயுடன் தூவவும் (ஒவ்வொரு கப் காய்கறிகளுக்கும் சுமார் தேக்கரண்டி. உப்பு, மிளகு, மற்றும் நீங்கள் விரும்பும் மூலிகைகள் அல்லது மசாலாப் பொருட்களைச் சேர்க்கவும் (பூண்டு தூள், தைம், ரோஸ்மேரி அல்லது மிளகு நன்றாக வேலை செய்கிறது.